Oo chismas ere ako chrismas celebrating etogiguine lege, ama ugusie ee lakene limorora ege aigou isigouge out etaguinoge unuruguine, egu ama upuirai egu iko tainoro toi egu mani tontogogin. Egu apo ako lopa lagere koro, lagere moo nke side sinto onogosi, ako chrismas rege celebrating etogiguine ako chrismas taako aike ama meaningful taako ako nogu mm lagere lotu nke sute piotoposinai apokui lee iko tainoro ako taa jesus utuuroi egu rege iko tainoro celebrating etegigui egu rego mani tontogogigui apogigui moo kas taa ako nogu aike, ako chrismas ako nogu regere ako nogu apla laip. Mokopogino nagaimo akogere newpla laip minguine ako chrismas taim, egu iko mokoregu rege ako chrismas intoko muruge on-onogogim celebrating etogigui, egu ama apo iko tee touno loulomoto egu nokekene apagui lee lago chrismas tua nunnugu tokinui lago moi la egu winim etogin, nokekene tee akogo chrismas touno nkoakugui, nokekene nagai lopa akou moie morgue puapuaipungui egu ako chrismas patakoipairai egu akonogu apagui aga lego lago moi tata nunnungu patakoipui lego tata tokinogim, tepamo egu intoko egu lougai iko tainoro ako family egu lou oromommo egu celebrating eetogigui ako mani tokasi akogere chrismas taa ama enjoy eerogigui ego out etaguine tata tee upumo lougai enjoy erogigui akoge chrismas time.